Ndinam item emu ami mbode ntu adiaha eka mi emi ọsọñode min ọdọhọ min ete yak mfina ebe kini esid ayadde min enu mkpenamde se mmikpenaha nnam edọhọ ete yak nyak usen iyaresid ebe nkunam ukpọk mkpo kied ke ini iyaresid. Nwed Abasj ke psalm IDUd nsie inan ufan iko ono item ete anu nkunam idiok ke ini iyaresid edi yak nna ke mbri mmi nneme ma esid nni nyun ndi uyi nnyun nwa- uwa eti idu. Sek item mme ete ma eke eka ma eke nwed Abasi edi item emi ami nkipde idaresid nnyin mmade eti eti nnyin ndade nsin ke edinam ke uwam eke ndude ndin afan ma ami ke kpukpru idaha.